Onde nuu inkanra me'e kachinonra ngune enranime ndameto ndame yime'e ngu gutepecya nunka kanguian ka nuu davinra dekachi ka kanda conservar ka cultunra me'en chí nda ndando chichina'a kachende ndando ndi kuandunku ka yilo'o valioso vida'a me'e español ngadingu copiado nuu ñeji ye'e conquista lo <hesitation> español ndaviji kuenda aviji ndumentunixhi ndamen yende nadamen kuine nenana chenda me'en tiempo ni ku vinanrá niu kue nu nuu nunde nache nuu ni cheve'e, nunende nuu ndaviika ndamen nejani no'o yuni na hora ndate yujuxni norna'a neje nikachiune nutenan nujun niu chikunta ko ndio niunune nuu nundé ndendi nikavicha katena nianchi niunde xhina ndi'ó nimen, nikannguña niuduu vinga ngunio mete'e vinachiga nakangue ajuenajian ndiu yivii nuu kué nengan ngantedi'ó ho nguenuu nganchuku conservar andugan nevichi nachedi'o nune inka tidi'ó omii ndedikan nguan nananka nachino yii koinichi ngorga nachiva ne'e nejano ndavii nejano xilachi niutuninde ndengu nuu xakano nachivixi ngueno no'o, ha bilingue nachiona chí ayuu notikununre ndeni ndan meni kachini nduu veyux problema kanixyuu venijan ndodo ndavii jando kununi kuenda kuu yuu tenguixki kunina, anka altura keno ndua ami'ina ñiyavi itunija xilanra ta ave tuu tukuchí ndekane yiin lando nakandono undavika kuenta njoni xhiun ngueno nguu chanda ndayuu primaria secundaria yanuu tuna'a ndananui nija nuu davii anuxila nikanintoni nguoi indio parte me'en kuenda nguon china jun.